Sun staita propi sfurtünà cuandi sun tumbà ën la stra e sun s-ciapame la gamba e sun restà a l'uspidal për due zman-e përché l'os d'la gamba a s'arangiava pa e sun sta propi mal për due zman-e e sun sta propi sfurtünà